Lau ena gado, gadoai naherevam na na motu gado. Sene motu gadona- motu- motu gadonai na herevam. Daka badina <hesitation> daka- daka dainai na gadoai na'herevam na na, ai senemai, ai sene- senemai amo, ema gauna. Nama ai senemai seh, eh, hereva laia evana emauri laia, bona heina, amai uruai ma, na <noise> gadoai doini- gadoai doini aherevam. Okay na, motu gadona na, na- gado, na motu hanuadia lalnai na amai, aina motu gado na, motu, motu na koita ida eatodia tamona, benama motu gado tama <hesitation> karaia. Ladana ma polis motu toh heina, he- <hesitation> heina gadoai na'herevam na pure- pure motu'ai na hereva henimum. Toma ai koita- ai koitabu ida eatomai tamona neganai, ana una he- hevaravara bona una dakase, polis motu ehavara. Nabe, koita sisina, bona motu sisina, na motu- polis motu ehavara. Toh, einada, ai senemai, seh na, el- emauri laia gadona o <hesitation> hereva laia gadona <hesitation> noho laia, seneam ema bona heina- heina horai dan ma, Doini, na, motu gadoai aherevam. Na motu gado ai seneam ema na ema bona, heina, amai negai, motu, na gado na, vaitan <hesitation> boio elaom. Metere metere- metaira- metaira metaira <hesitation> boio elaom. Tauma aina, hari na tauma ibounai mai eregabe iboudai na polis motuai <hesitation> herevam. Na sene hanuana lalonai. Badna beh daka beh, headava hanai. Amai hanua taudia na, momo na, <hesitation> headava lasi. Beseam- bese lalonai seh headava toma, eremai <hesitation> headava evana papua niugini beh, na twenty two provinces lalnai na, amai hanua taudia na unuam, <hesitation> headava. Bena edia, unu ta- unu- unuka kana taunimanimadia <hesitation> mailaidia neganai, daka communication evana, hereva, bae- baia communicate dalana na, polis motuai mo baia communicate na dainai na aimi- sene motu, pure ga- pure motu na vaitan, metaira metaira emase elaom badna, polis motu, vaitan majority na, tauma momo na polis motuam mo- motu gadoai <hesitation> herevam. Na dainai da na pure motu, na negai na, Taina, <hesitation> fei- eh- eh- <hesitation> boiom. Na dainai, emai leaders evana emai tauma badadia ah, emai, tauma badadia ofesi badadiai ehelaim evana gavemani ai, mas unu gabu mas bae- baea eroa evana bae itaia namonamo bena, dala haidia bae tahu, unu gado na ancient, motu gado ah, na baine- baie protect'ia evana baie- baie empower'ia. Bana na motu gado na, papua, idoinai, na motu gado seh, vaitan, na gado na, papua iboudai edia gado. Na dainai, bema gavman na gau bae kamonaia davari neganai, please gauta bae kara na, tada sene motu, gadona baie- baieha- baia protect'ia evana unubana.